Fomba hikarakarako desera mahasalama kokoa anahy a <hesitation> de ôhatra hoe malaka ankondro masaka zah de malaka manga masaka za de malaka pôma masaka de fangaroko de tetehiko de ampiàko siramamy kely de ampiako yaourt igny de vita de ignyno hohaniko de mahasalama.